Raha vao mieritreritra an'ilay volomboasary an, tonga dia mazava ho azy voasary. Voasary no eritreretiko. Ohatra hoe ilay voasary ilay oranza na ilay mandarinina.